Bembeq e wedding na rupa punnana narekko najellorengngi pappoji iyanaritu nabangunna assipumpungeng sibawa rupa tau najaga i sio sibawa maranang na anggota jangka lampeq na makecceq nasikaddau sibawa bembeq laingnge sikaddau nakkatinro sibawa rupa tau nennia sapi e na rupa i pa- pu- punnana iyanaritu ma bere naterima pappoji magempung pada rupa tau na sapi e makkeneddingngi sisenna punnangngi genneq anre anre